bos migiaꞌl c̲h̲eꞌn ziꞌd xki idib xki c̲h̲uꞌnn minn lni, antes c̲h̲uꞌnn minn lni xki c̲h̲al mëꞌd idoꞌ, ber nana tika lëꞌ mardom ugaꞌ lëꞌ mardom c̲h̲uꞌnn lni, c̲h̲uslo noben diesiseis c̲h̲uslo noben xka sia noben dzekna konde lëꞌ mardom xyiꞌd giedzdoꞌ xyiꞌdxi ser xyiꞌdxi kwet xyiꞌdxi koton xyiꞌd ic̲h̲ë gitsgiaꞌ ki xyiꞌdxi par lëꞌ mëꞌd, lëꞌ mardom kimbias lëꞌ ber lëꞌ jesús giab gitslyu xki, lëꞌ komo kë ic̲h̲ë minn nle yuzë ldoꞌ kaske lëꞌ mingiaꞌl lëꞌ xki ziꞌd, bos <hesitation> lëꞌ mardom xiab xgits kwet xgits, lëꞌ minn yuga dziꞌn yuga c̲h̲ixkwaꞌ guꞌn gow mardom giabña ser, xc̲h̲aꞌ ser siaꞌga idoꞌ c̲h̲ak ntreger xka dekna mardom kë c̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲ow lidz c̲h̲ixkwaꞌ, xkë gitsgiaꞌ xkë gidme xkë, c̲h̲ixkwaꞌ diꞌt gal mëꞌdnin xki, asnc̲h̲a x̱an noben lëꞌ mardom sdzu nip sdzu, nak nip nip siend xki sdzu bos idëꞌd gia ic̲h̲ë minn zesu yu xki, kaske gibla nter xman xiu dziꞌn lidz mardom, nap lëꞌ mardom yu kad or lëꞌ mdo sia posad sia, bos lëꞌ mardom xgitsye kwet xgitsye gibla mardom zu, diꞌltsa lëꞌ mëꞌdnin lëꞌ gal bos mardom xgu. Lni xgu c̲h̲ow idoꞌ xiu wiy xgit minn xki lëꞌ minn ziꞌdzë xgit, tson mbidz xgu minn lni xki wiy c̲h̲ow idoꞌ, konde lëꞌ mëꞌdnin lëꞌ xlox c̲h̲al lëꞌ mëꞌd sia idoꞌ sia, lëꞌ mardom ziña mëꞌd idoꞌ uyeloga lëꞌ mardom gobic̲h̲ekga c̲h̲ow lidz lëꞌ denueb mardom igaꞌ par gak lni, nana bos dzekna tika gal loxga par seis de enero lëꞌ mëꞌd xc̲h̲oꞌbnkëꞌga, de todos modos mardomaga sia xka par lëꞌ mëꞌdnin xc̲h̲oꞌbnkëꞌga idoꞌ lëꞌ xc̲h̲oꞌbnkëꞌ kaske, dzekna lëꞌ mardom xgaꞌ xka le yu ldoꞌ mardom lëꞌ jesús lëꞌ gal lidz. Pues lëꞌ tib lni or lëꞌma xki c̲h̲uꞌnn gak xilni i mëꞌd loma xki o xilnigama gak, lëꞌma xgwiꞌy nëꞌl xgwiꞌy nizëd, bos lëꞌ minn ziꞌd ziꞌdxi nëꞌl ziꞌdsu minnn loma, yu minn nap ney më o ney x̱ob ziꞌd o sukr o geꞌy bo guꞌn kad guꞌn xgaꞌta lo minn lëꞌ minn ziꞌd ney kon kobet lëꞌ minn ziꞌd xneꞌ, be c̲h̲aplá nëꞌl ikëꞌna, lox lëꞌma xdeꞌd nëꞌl dzekna lëꞌ minn ziꞌdña giat ziꞌdña lëꞌma xdeꞌd yu minn xdeꞌd x̱oꞌbmë xka minn o yu minn xdeꞌdga giat biꞌl xki o xdeꞌdga kald xdeꞌdga c̲h̲ey minn xki ber konde lëꞌ minn ziña giat xki lëꞌ minn ziꞌdsuga loma, lo minn c̲h̲ak xelni o lo mëꞌd c̲h̲ak xelni lëꞌ minn ziꞌd neyga regalo neyga y lëꞌ lëꞌma xdeꞌdga sti regalo lo minn xki y lëꞌ minn ziꞌdsu y lëꞌ lëꞌma sdzoꞌbga konjund o musk xkëꞌga di c̲h̲ow yu xki yuga minn grabador xkëꞌga di lëꞌ minn c̲h̲oꞌl, minn nle yu ldoꞌ minn lëꞌ minn c̲h̲uꞌnn lni xki o xilni mëꞌd c̲h̲ak bos lëꞌ minn ziꞌdsu loma xki, konde tsenil sti lyu, diꞌltsa lëꞌ minn ziꞌdsukga ber nap diꞌltsa igaꞌkda komid c̲h̲ow minn bos lëꞌ minn x̱aꞌgala komid ideꞌd.